Kultura e Afrikës së Jugut është jashtëzakonisht e larmishme, duke pasqyruar historinë e saj multikulturore. Me njëmbëdhjetë gjuhë zyrtare, vendi feston diversitetin etnik përmes festivaleve si Dita e Trashëgimisë. Muzika, veçanërisht xhazi i Afrikës së Jugut, është një element i rëndësishëm i jetës kulturore.